نفظل إنى نكون ما عادش عندي آآ معناتها آآ الرغبة في الأكل أو ما عادش مضطرة إني ناكل آآ كل يوم، خاطر الاكل آآ في أغلبيتو توا ماهوش صحي، أما النوم بالطبيعة نحب نرقد لخاطر آآ النوم يخليك ترتاح آآ ذهنيا وچسديا و ويزيد يخليك ناشط ديما أما الأكل-الأكل العكس.